Fin da maznà i guardavu sempre cum a coza fazìa me pare o coza a fazìa ma mare ënt ël camp o ën l'ort o anche ënsema a me barba e alura l'ai cumincià a gavé l'erba ën mes a la salada, l'ai cumincià a trapianté la salada, pianté i fazöi e cuindi sun diventà ün apasiunà d'ort